الإنترنت هو أهم اختراع لأنه غيّر طريقة تواصلنا وتعلمنا وعملنا، وصار جزء أساسي من حياتنا اليومية, وما في شك انه طور طريقة حياتنا اليومية وتبادل المعلومات و التواصل معى اي شخص اصبح جدا سهل وفي متناول اليد لكل الأفراد